Voandraha jiaby rehefa mahasolo hena aby fa ny tegna mahasolo azy ndraiky tsaramaso ndraiky sôza fa jiaby mahasolo azy aby kara ataon'olo votsiroko, black s, tsiasisa, jiaby regny mety aby.